मी कॉफी सोडून ती चाय प्यापी। किद्याक तार त्या कॉफी पेकशा चावेक खूप कमी प्रमाणान कॅफेन असता आनी तां कॅफेन जीवाक खूप वैत। चाय आमचा जीवाक खूप हायड्रेटे दोवरता आनी तिट कॉफी झाल्या उलतट काम करतात आनी आम्ही असल्यां त्या कॉफीक लगण जीवाक त्रास करून घेतो।